Niasa mafy ianao tato ho ato ah, nga misy tanjona hafa tratrarina sa hoe te hitombo karama ah, sa ividy an'le fiara efa noresahana iny amin'izay de mila makamaka vola fanampiny, manao tombon'ora miampy kely amin'ny hariva de taratara vo mody de mandeha maraina ko oh, mafy nareo kah!